Dipenni. Si la buatta è chiusa, nsumma... si ancora nun s'ha graputu, la pozzu sarvari pi tuttu lu tempu chi mi dici la data di scadenza. Si, nveci, la buatta s'ha graputu, allura si la mettu nta lu frigiderri la pozzu sarvari pi na simana. Si la lassu fora di lu frigiderri, l'haju a cunsumari nni la stissa jurnata